<hesitation> Niimbuka asubuhi embushia embukha asubuhi hiyo ngasie mwana sukuul, ne ndesie chai anywe, watsia khusukulu, ndosie pindu, epanguse ensu. Netukha saa nne, injie musokoni, enjile mbokhala bwanje rere matuma, chinjuku, mukhonye. Ndise ngalukhe munju ne ndekha lanchi na khulia. Efuyekhe kwanza, disinge nenjia mubukhakala. Netukha jioni nengalukha nendekha no khulia no khukona. Ee mbecha mundu wa khukonya bandu moyo wa khukonya bandu. Ka nembola munda ali nenda ishida emba emale mbakho mwangu wo kukhonya. Nende khu mundu wa kanisa. Ndayaanza nyasaye, ndayaanza likhuba ya nyasaye, ndayaanza khukhonya bandu ba shida sikila manyile shida iyo seli shida ya mundu mulala tawe. Nai ya buli mundi. khandi nyasaye yabhola khukhonyane. Nenjia mkanisia nengalukha neli jumapili ndicha, ngolekhe ya munju kidogo. Ndinchila komakhoikhuwa lwa nyasaye soma kholikwa khulwa nyasaye kwanza. Esaya na endekha enyanga yakhauwa. <hesitation>